Ɗe woodi mboddi kaasaari, ɗe woodi bolle inniraaɓe, ɗe woodi nooda, ɗe woodi jaaloore, ɗe woodi famru, ɗe woodi mboddi huɗowuɗoori, ɗe woodi jaalooje ɗe ɗum wi’ata jaango e woɗɗi.